Eo kà Brezily, kilitioran̈y Brezily irô dônko le ino moa tsinjakandreo in̈y itako miavaka amy tsinjakan'olo maro. Avy eo fivolan̈andreo itako zen̈y ten̈a hafa kokoa nindreo in̈y e, ia.